E menorotku binatang yang paleng pintar tu e anjeng karne ye tu biaso e kan dipelihara dipelihara oleh tuane biaso kan di pek pek depan uma tok nunggu uma cak tu kan maken e agek misal kedepane ade wang yang iri ye dengan kitek kan pasti e nak berbuat jahat dengen kitek tu biaso e kan nak maleng atau nak ape cak tu kan nah kalo kite melihare anjeng kan pacak dikejar e kan pacak di e ini lah uwang yang nak berbuat jahat tu pacak di kejar anjeng lah cak tu kan jadi kitek tu meraso aman lah ade anjeng tu nunggu uma kitek kan maka e kan anjeng tu e menorotku binatang yang paleng yang paleng pintar karne ye kan cerdik cak tu ade akal ye kan men ade wang nak ke uma cak tu kan ade wang yang nak berbuat jahat pasti ye langsong ngejar cak tu teros selaen anjeng pulek ade e menorotku binatang yang pintar tu borong beo borong beo tu kan biaso e di pelihara wang teros tapi harge e tu biaso e tu mahal e jarang wang e ngingon e tu kan wang yen tertentu bae biaso e kan wang yang hobi borong biaso e yang nginngon e tu e borong beo tu pintar kalok kitek ngajak ngomong teros langsung dijawab ye pacak ngiron sohek wang terus pacak berkomunikasi dengan kitek pokok e e kalok kitek ngomong apo bae pasti dijawab pasti ye tu e ape tu pasti ye tu pacak nyawab e tu ape bae yang kitek omong tu ye tu nyambong cak tu kan borong beo pulek kan biaso e tu kan dak seluruh e tu wang ngingon e tu kan ade yang pokok e jaran pulek di temui si tapi pintar birong borong tu cerdik e